Zero a, roy a, efatra a, enina a, valo a, folo a, roy amby folo a, efatra amby folo a, enina amby folo a, valo amby folo a, roapolo a, efatra amby roapolo a, enina amby roapolo.